راح أبدأ بالمناطق الثقافية يعني لو أنا مرشد سياحي أبدأ بالمناطق الثقافية مثل متحف الكويت الوطني أو برج التحرير بعدين راح أروح للأماكن الحديثة يعني مش لون <hesitation> مثل الافينيو مركز التسويق الكبيرة لأن الكويت فيها الجديم والحديث وكل مكان والله له قصة يعني ما ننسى كمان إن إحنا نروح شاطئ البحر بعد عشان السياح يستمتعون بالأجواء.